<hesitation> Kolera bleu ciel a, amin'ny agnarany zany zany hoe mitovy amy lagnitry mitovy mitovy koleran'ny lagnitra, magnambara hoe malaladalaka <hesitation> aveke koa e <hesitation> kolera bleu io mampilamin-tsainy zany hoe ma- milamindamigny mahita i kolera.